أنا أعمل على مشروع تصوير فوتوغرافي، أتعلم فيه أساليب جديدة في التصوير، وأحب التوثيج لحظات الحياة، أشعر بالتحمس لأنه يعطيني فرصة للتعبير عن نفسي وإني أكتشف جمال الأشياء من حولي، وأحب أني أشارك هاي الصور مع الآخرين وإني أسمع آرائهم وأخذ فيها في عملي.